. Amooġo náźiriġafia nazuniġafia. Ámizo niḃaźiaeźe niḃadialeźe nímulusinźe animamo, aḃaan orokenźe niźanifia tamamooġo áźirimiom tamamooġo áxamaźire. Ome ínźe źiminale tami éñaḃaneloyen tami éreoreloyen. Ífo nixotale. Amixotale, kañaḃaniġaḃay ólimofokañameɭiel bala áɭeġu hinuli. Mérezuale ñapi nooɭo wai na ínźe źinimaŋale ínźe bayaḃaleźeeźa.

. Waw bayab iɭeruġaɭo naŝiŝeŋenanoo mímirek niɭale iyoźiñaḃaniyaḃi ubiẽ añaw nambenaɭii mbõźiɭongeyadianelaa bareiniġaɭo nafifia éźikoli, múdialuni. Bayab búlu búlu ázozoġumooġo nuġuyaaḃe, éźikoliġudurenole. Iɭerukaɭo natami nuḃuɭoŋ, pask amininamonuḃuɭoŋ, aihaŋu ka- ee- érimeḃudun. Bayab nibaedom. Moiniġaɭo kani a- a- ámiɭibuɭiel, ñamoni kóġuɭiele sardirk kuhaŋumuṗe busekeno bahaleḃuġoġaɭo yadiamemeyadiameme. Mekamiġainiadiamediabaiyale, a- aa- morehaŋusa búxuniḃuġoobiḃi kárehaŋuniġaġo. Dõk ámizo kúmooġoġuriga niġulale, kúɭiɭienimudialum, a- apiale ómu- úlu úlu na- na- nalien dda múdialum apiale. Mómusie bayab nuḃuhaŋuniḃueḃay, nuḃugio. Dõk muxamimuininiafer múdialum, . Numuiniġaɭo áśoomuro madiamo númuiġaɭoġaleḃehali tiinino ubiẽ inino ámbuɭiekaprofite tañaw purġaḃamuśe timale, bayabo bíḃi iɭerubayab épi boregio. Esk múlu múlu, eḃay dúlu dúlu nízotamooġo neḃa. Amooġo naḃae ee- núġuse amooġomuṗe néźem. Dõk mómusimo bayab iɭerunimuśe múlu múlu niḃaedom rek móbomo néźiko api, néźiko ómu amami, áizuale, daineluale, ni- ni- éźikoźe muṗe nezunili nihaŋunilaniźe. Moźifiakua.